Heɗɗe kewi seɗam ka, ka moti mi waɗi dubi tati. Bamako mi waɗi dubi jetti. Wagadugu mi waɗi lebi diɗɗi. Ɗe njah mi e mun <hesitation> caggal iwde kam jooni ka ngenndi amin.